Au bifo bana vegarago nuganai au garagogu gesi fest gavegoitagoto tu bifo bana garagoa gia logo a gitaia to tu gia vanuga vavinena vanugai e baregoto bona gia ma gauvei ribana au tu dia gia gena pritines a gitaia to senagi au ribagu au fiuchai au bea nariguni bona natuma bea naririni bona gia vamoka gaukarari ma ribana barana baregona tu barana bara tu gia tu vamokai a iago ginikauni lako gabiai nanu gutuai bona au ribagu ia karavei gia a garagoato tu au sinagu o au tamagu be gaukani bege gaukani taiminai gia na bea naririni be gitagaurini dainai au na mai vavine a garagoato ema ta tu au ribagu gia vanugai e baregoto dainai vanuga magurina kamasina be namoni vanuga magurina kamasina be rakavani o vanuga tanutanuna sikosikona gia maribana dainai au na gia a garagoato benamo au ribagu det vanuga bama tauni neganai gia ba garagoani neganai tu au kamasi ba tanuni ba magurini nega gutuma au ba raga kerereni o nega gutuma ba vei guilagini neganai gia na auna gia na au be kira logologoguni bona Kastom gaveiri kamasi baga veirini kamasi tarimarima o garagarama baga rakagitarini au kamasi ba vegabogatani mogeri ma- maguriri gia vanugai e baregoto dainai gia a garagoato tu mogeri maguri mogeri au bene kiravaragu bona au makina na gia genai bana gitakau be au makina na ia e magurini e magurini kavana bana maguri bona gia au be nariguni au gegu gaukai bona gia gena gaukai makina na auna gia ba nariani ema vanugai e barego dainai vanuga magurina bona gia tu gia auna gia a gitaiato tu ia rubu vavinena rubu vavinena bona barau na barau e korana magiani dainai au a gia a garagoato. Bona ta tu gia gena vekako maiga a a gitaiato tu ma vekako ribana gatari gesi o gauka gesi o au tarikakagu maki gia na be naririni bona au ribagu au gegu tanu maki be namoni gia gesi asi baga vei barubaruni asi baga vevagini Korana gita tu vagunai e baregoto be tanu mai vanuga gena maguri mabarari gia e riba gosiato. Au tu mosbi ai a baregoto be mosbi magurina mogeri mogo ma ribagu dainai au vanugai ama tanu to tu bifo au bana vegarago au mai garagogu kekei tu mogesina a gitaia to dainai au na gia a uraviniato gai ga vegaragoto benamo gai ini toma gatanuni tu mogeri a gitarini gia na e gauvei iagirini bona gia tu gena namo ta tu gia tu mari vavinena au tu asi mari tarimagu senagi au ribagu garo namona tai gia gesi baga marini baga mari vegogoni o baga genai gia na e uravinirini gabuai baga ragasini korana mo tu gia vanuga e baregoto bene bona tru gia au ribagu gia dagara gutu asi gia tamana, tarima vira ta mai gera vanugai dainai gia genana dagara gutuma be leniri bona vanugai vamokai kamasi ba garevani o gabogatu gesi kamasi ba verakavevinini baga vegitani mogeri mabarari au na a gita gotogotorito dainai au na mai vavine ama garagoato benamo ini toma ga tanuni tu mogeri ama gitarini bona rubuai ma ga rakatogato gema tanu e namoni enabe gave vaneni ga vekirani senagi Lo- logo ga tanuginikauni ma- mu gai natuma begema baregobarego toma va ma natuma ga tanuni benamo varau gauka taimiriai mai bagama ragasi mo gabuai dainai au garagogu kekei auna a gitaiato gia mogesi vavine dainai auna a uraviniato gave garagoto ini toma ga tanuni gema vanuga nuganai bona natuma maki ga naririni ga gitagaurini gia na maki gai e narimani dainai garagogu kekei mogesina dainai a ura viniato